Aɗa waawi wiide wojere won hen, muusuuru won hen. Bon mi anndaa ko nafata ɗi kaa so ngoonga. <hesitation> ɗoo anndal an haaɗi e majjun. Soo wanaa ɗun ɗii <hesitation> daabaji ka ana tawee hen, ayyo.